اللي نحب نديره في العطلة <hesitation> نحب نرتاح في العطلة صراحة، خصوصي إذا مريت بأسبوع يعني كله ضغط <noise> وكذا نحب نرتاح، إما نكمل مسلسل ولا فيلم، ولا نطلع مع صحباتي، نديروا لمة في منتزه، نمشوا، ولا نجضوا وجت مع العيلة.